Pues gielyxonajnej porquie ambiol sipiüngal acuejniw xuwayey sipicuecajuer pues pues algü maíüc encambeopilac teumeajts pues aaiec xowayey a veces stasexowanoc semán xic sayac chupins quies ayac xacants sajmilich tuan yew par naganeowan aquinguiew y sianaw ticüy comid teumeajts tuan sasajmiliechiün teajmelichiün neste eneáwan loquessanguieman parmata estemacül ticüy nüt par ngü mawijch este comid ocuej niw ingüwnes te frut par ngü majtuex y más cawüx pues sajmilichind cüet par maíéc más nt guiey ayec xowayey sianeoc anguiem anoc caj asta noc j s aiec anoc a este alndom mameliw unij sow mayacüw nejquit cüet marangeste náwan gueysealndom mayacüw tiel nguiey se seata seningüy acül más tiümp y nga mamongwüch nicuej ningüy acül najnéj an acüliw.